. Pya pya loo ka mda Keere Kor ba sua nu nɔɔne doodoo gbo gbo nawee daa nɔɔne yegere bee sua kor gbo bee se-yah ɛɛ-ɛɛdce nu anua. Pyanee Kpoa gbo nɔɔ be kor mɛ a baa baa loo ɔ̄ nɔɔne gbo naa daa su a lu nɔɔne a lu kana a mye nu nɔɔne dorna kakama ee a naa daa nɔɔne nor ipɔɔsi ipɔɔi lu kanu e pya nee bee sere nee a baanee ba loo +ɔ̄ bega doo gbo a lunua naa mue pɔrɔ a nedɛɛ mue ne nu nɔɔne éé ɛɛ-ɛɛdee a doado kanu ale kue ba su nɔɔne nua sor ba buma zia e ba dɛ a dor kor ba naa daa Agbú lo a koro agbú nɔɔne ale bee su áató wɛɛ dɛa zia sor a lua ɛɛ-ɛɛdee bee pee deeye nor bate sa kekiyakén lo su ee daa yi daah so alu nɔɔne a pee kiue de erebaue ɛrebanee a ɛvɛ a gbooro lu yibe sua kor nɔɔne bi-an bi-an ne agbú wɛɛ de nu alu agboro bi-an nu nake zia ka kanu ee anaadah nɔɔne bee su nɔɔne nua su a buma zia o gbi a ɛrɛ bi-an aba sor o dap ye ɛrɛ lole. Lo o a ech zan yesɛɛ e norne or alu doa kor sua su Kén ama ɛɛ-ɛɛdee bēė yegerebee Seah O dap Kii lokēn wɛɛ ye aa lo a lu nɔɔne o kiinia e me a dee ye mue nu kaana nɔɔne pya loo dorna ka ale nage i nwe kor pya a do nam Kue su nɔɔne mua sor. ba buma waboo dȯȯdȯȯ Kpue Kpue le dȯȯdȯȯ gbo pyanee a ééh zããn a sua kor kpue bee su nɔɔne nua sor a kvaga sor ééh su buma zva ée de sor a luwa ɛɛ-ɛɛdee a seeya zɔɔ dor bee abara mye nu nɔɔne alinee ėė áádɛ mue nu sor a lu buzii mɛ pya kanu maa korme ama ba nue nu buzii sa mue nu leelee gbo ayah ee nua a nua gbo niane wɛɛ yebeee norbe kor gbo lu nua yerebane sor gbo le loo o be nɔɔne lorgornee na dap sa a torn waaloo lorgor nu alu poro naa dap nee waaloo o be gbo leyee pya kami ba waadɛɛ nɔɔne ene ipɔɔsi